انګیزه په تصمیم نیولو کې ډير لوی رول لري، که موږ پرته له یوې قوي انګیزې، دې یو څه په اړه یو تصمیم ونیسو نو ممکن دا تصمیم تر اخره پورې راته به زړه پورې نه وي. ممکن په نیمه لاره کې هغه تصمیم څخه بیرته راوګرځو، ډه ډه ترې وکړو او یا هم ترې تیر شو. او دې ته مو هم پام وي چې ځینې انګیزې آني وي، <hesitation> په لنډ وخت کې موږ هغه تصمیم نیولو ته هڅوي او وروسته بیا ترې تیریګو.